Amen manpaat kolkas kak sebeno e nian ontok dinginken makanan, nge pek makanan, naroh makanan disitu, dem tu pulek ade pulek manpaat kolkas kak ontok ini moat es moat es kak tadi pacak di ini pembeku e, pembeku e kan tadi toboh nge pek ayo di dalam plastik kan di pek di pembeku e tunggo cak setengah jam ape sejam jadi ye beku jadi tu la dapat es toboh, meka ahai pacak boat es toboh. Nah ontok nge pek makanan itu tadi kak kan pacak di tibek lain e yang dak beku e. Tu la manpaat dayi <hesitation> kol kolkas, kolkas kak <hesitation> ye ade di jaman- jaman meka ahai bae jaman- jaman la modern e kak bae wong bilek kan dak katek yang name e kolkas.